Hye kana niyo, nagi gwooɗɨ, naa ɗɨm humwa bwangtə, humwa shi a bi bwang, na dɨ mwa di, na bəlshe a 'ye ɓaa ɗɨkə, na pɨrə humwa dɨ ha kwottə nadi mwadi na mɨndə ɗyanga leede hakat, a haka həmɨnpwa, gəkɨlə na nyisə həmɨnpwa, pepetɨdan, na nyiso həmɨnpwa nzaa sɨtɨ dwattə, na nyisə həmɨnpwa anə hwode, sa zə dɨ haka meeshi ka je de, nadɨ, hɨn ka ɗɨm humwa bwangtə. Nadɨ ɗɨm, hɨn ka ɗɨm humwa bwangtə, nadɨ mɨna ɗyangalee de kat, kase te ati mana ɗa həmɨnpwa usokətə, gəkɨlə pepete, nda dɨ kwoɗə ke karə, ka wete nadi woyo nadi wayo vor sɨtɨo dwattə, na niyo ɓədɨ gə sɨnə sa uboshi, adi zə hangɨn hye kana niyo, na ɗɨm humwatə kana humwatə a bii bwang, nadɨ ɗyanga ka pepete həmɨnpwa a vii-tɨrə a tɨla ke a fərəngɨn, a tɨla ke a bwayi fərəgɨn gəkɨlə hangɨn nə humwa bwang te nadɨ ɗɨmə nadi ngurə gəkɨlə na ɓəndɨ həmɨnpawa kaarə, na ɗa həmɨnpwa usəkə tə, a hɨn mgban nadɨ ɗa ɗyangale, gəkɨlə a nda asə nədə, a ha kana ka sa kana na ɗa, nadɨ ɗa ɗyangale wata a ha humwa te na dɨmə, gəkɨlə sa kana mya sa adɨ hɨ ba ɗakə, hye kana niyo hɨn kana ɗyangarə hɨn ɓa ɗa səgɨ, sa mgban a, ha kana na ɗarə nadɨ bə də huboshi də ka nada iyenti nadi mwa adɨ na dɨmə a hwudə a ɗa a haa a nadɨ mɨna ɗə watə ɗyangale. Gakɨla na ɗɨm humwa tə, ha ɗɨm humwa tə iyente hɨn ɓaa wudəa ɗatirə ka ɗate hɨn ɓaa ɗatɨrə, nadɨ niyo ɓə dɨgə sa kat naa ɗarən dɨ ɗarə naa dɨ ɗarə ka humwate nadiɨ ɗɨmə, gə na nza a ɗa ɗyangale, ɗyangalə pepeye a ha ɓaa ɗɨkə nza shi a wula a vɨrə shezə sa zə dɨ haka kwottə hɨ kana ɗɨm humwwa bwangtə nadɨ mwa a dɨ hɨn ta bəl malɨtɨ ɗəmɗəmtə, hɨn ta a ɗa hiwtə, hɨnta wa mɨn də huboshi gəkɨlə ana dɨm mbalee ɗya ngala kana mya so hɨ gban hɨn ɓaa pira bɨlə imi, gəkɨlə imi a pɨra humwa, nadɨ mwa dɨ, ɗwolte na dɨm ka pepete na ɗɨma, nadɨ mwa adɨ imi gban təna ɗɨm tɨrə, səngɨn nə sa ɗɨki hɨn kana ɗɨm hummatə, nadɨ nza ta ɗyengle, nə nzate, na nza ka nzate ɓwaare, a nza, ka nzate vɨrə a nza, ka kwote mye ɓaa kwoɗə ka vɨratə ka sa kana mya sa mye ɓaa ɗaarə, gakin lə pɨr humwa tɨ vɨratə, nadɨ niɗə shingɨn kat a, hye kana niyo na ɗɨm humwa bwangtə nagi gwoɗɨ, nadɨ bədə hubosh ɓuk-ɓuk, gəkɨlə, na kəɗə kaarə a tɨfa kana mya sa aɨ hɨn ɓaa ɗɨm sa baa ndɨ baa ɗɨkə hama gban nda pɨrə humwa dɨ hake shinə tənə ɗyanga le de adɨ wudə hangɨn, hye kana niyo na ɗɨm humwatə bwaang, hɨn ka ɗɨm humwata bwaang, shezə nada hɨnə hiɗə, a vɨne de nadɨ gbəna na gəkɨlə ɗyangalede a muɗə a gə hiɗə kal kal.